Inde nda barra hutu nən nancu nda barra hutu gaada nan mbassi naa məsəkga naa mamu ga jaa caccpii aɗajaa, jaa caccpii naa aɗaja nən dək lockwtu iyu naa lockwtu binən hyu nancu nan inbassi naa akshi kuma tiye da ɓarra bee wanda aci ancu ii kunu gəshigəri iyu nancu sau, iyu nancu sau. To naa kəma naa bee wanda akshi ancu ii kumu gəshakshi nən iya naa ɗəmudu sai nan naa barrikshi, iyu naa atu bi nən kuma naa rokata kakaska sai dar da barra nai nan naa barri ii mamu ganai inde lockwtu wanda da gamuna sunu nən naya ii wənduwa miganai, naaji ii wənduwa miga nən, atu iyu ye naa nayi ii siigara atu ye aa kəmu naa karrack gu rankata, naa dongani nən mamugu aa saya ga kaji rawan naa rammauma naaji ii wənduwa kaka kun to kaji ii wənduwa kaka kun iye aiiki bee barra sutu, ɓee ɓarra sutuku to naa kaju nu fo naa iyuwai naa nlamuga ii təka ganai don akshi zəga bee bin naa ramekshi bitu ku kura dlama bai aa dlamina sau gaaɗa gəmu gaaɗa gaa fa dagai ko iyu naa bai kolyu warra aa rammau ma auwo miganai taltkanai iɗa cewa daa dlama kərra bai jaa dlama zamɓa bai, kuma ka sanu naa sama dikshi iɗa cewan dəje bee wanda kwa dlamau kwa ma karre gə nən bai kwama karre gə nən nən kwatəfe ii akka. So naa kasutuku den akshi de nən to miganai kwa dlama ni ramma sau dləmtə danai arro da naa rammau ma to tənda dləmtə dikun arro kun to aa yafe ta iyu, iyu naa rammu kasau ii ɗa cewa cuwa caccpii aɗawa wa dlam miya bee gaayi amma kəm ma kasutee ku to naa damuwa bai ka dena kəm nən to nam cu Lawan kəm, kəm rukəm mui ka ramma kam bee wanda dləmtidikəm gəro kəm naa kəm to biwu annidi kəm illa ii kəma ne ne amma tanda kəm naika gə shakən maabai to aa dlam kanadi to ii rii sunu tu mamauganai naa dəmu naa caccpii naa aɗakshi ii rii gayi tiye de nən naa naa ramma dici bee wanda ancu naa wanda ancu bai naa koppta naa aɗale shi ii rii gayi tamke bee akshi aa dlamau nən to da dlamo ii rii gayi.